حقيقة ما عندي معلومات كفاية عن هذا الموضوع بس بظن أنه في بعض الكلاب اللي ما تكون ودية وما يكون لها علاقة ودودة مع البشر أظن أنه هناك بعض الكلاب التي تعض أو التي لديها مشكلات صحية تجعلها غير ودودة مع البشر. وتجعلها تكون أكثر شراسة وتتعامل بطريقة وايد مؤذية.